إذا تجيني فرصة بش نسافر لأي بلاثة في العالم بش نخير مكة نحب نمشي نعمل عمر ليش خاطر نحصل بلاثة هذيكة هكية تتريحني نفسي أنا متحقية نرتاح نحب نحج نحب نعمل عمر مش عارفة يعني هذيكة هي البلاثة الأولانية بعدها هي بش نحب نمشي لسويسرا خاطر فيها طبيعة خلابة غادي.